الخدمه لمنخدمهاش كيما يلزم الحال هي سكريتيرا، هاذيك سكريتير تع تع بارافور تع ديري هاذي، هذاك سكريتير منحبش منعرفش نديرها، و الخدمه تاني لمنكونش مليحه فيها هي <hesitation> نتكلف بديار، ندير تنظيف، منعرفش، مانيش مرا تع <hesitation> تنظيف، و مانيش مرا تع باش ندير سكريتير، هذو زوج شغل منعرفش نخدمهم.